Zah mety managna kiraro akeke amina rôpolo na telopolo na dimampolo aby tsy eko na rôpolo, telopolo akeke ny tegna fatôko. <hesitation> Karazany: misy kapakapa, <hesitation> sandale regny, misy scoubidou, misy tongue, misy tennis, misy escarpin, misy kiraro talon tsotra, misy componsé avekao misy kiranile, misy kitô.